Äj masät ngustatzäkpapä nku nku'tpa't katzu, nku'tpa't mandarina, nku'tpa't toronja pues jete sunyi pa'akta'p y tambien une' 'yak'omyajpa, puro son cosa fruta de este umya omyajpapä y onte es limonh jete mu'nhkapyatä nyä'k, nto'nhpatä sea jugo'ojmä o sea ja'kutyät preparatzäjku salsa, jugo de limonh, nkojtapyatät jugo de limonh salsa, preparatzäktä cebolla, nkojtapyatät niwi, hay vece nkojtaptatät tomate ja'ku mas mä'tzyäki pujtu om ompa pujtu.